La volución delos gatus de casa i de ciá tien infrugencia dela dominación de felinus bravíus, con gatus d'origi uropeu i orental, i l'enquacamientu a ambientis urbanus, ondi s'án envertíu en mascotas corrientis i estu tamién á dau en un pulaeru delas razas de gatu que se vein paí. Enantis, en Estremaúra, los gatus andavan más a relva enos puebrus, porque las casas queavan cerca del campu, i los gatus eran gatus cruzaus, sin una raza mu crara. Ara es más corrienti de vel sotras razas destintas comu el ragdoll, o el persa, el británicu de pelu cortu i más corrienti tamién el tené-lus en pisus, en sitius más chiquinus en comparancia alos gatus de campu, que vivían paí enos campus o enas eras, ondi tenian destensionis grandis de terrenu. Dambus eran gatus de casa, peru dun jeitu destintu. Enantis los gatus eran mu aparentis palas bibliotecas, ilesias i tamién enas casas de campu palos ratonis hotreal. Ogañu enas casas ena ciá pos quasi que no hazi falta.